हाँ, प्रौद्योगिकी स बाहर निकलण और डिजिटल दुनिया स दूर होण जरूरी होलु। डिजिटल दुनिया म समय बिताण स माणस अपणा परिवार और स्वास्थ पर ध्यान नीं दे पांदु। प्रकृति म समय बिताण स मन शांति मिल्दु। अपणा समय अपणी हॉबी और पारंपरिक काम म लगाण स तनाव कम होलु। <noise> डिजिटल दुनिया स दूरी बना के आप अपणा सामाजिक जीवन सुधार सकदु। यो हर किसी क लिए जरूरी होलु, खासकर बच्चों के लिए।